افضل ان أنا أكون في الطبيعة لان يعني حاسة انها هتكون تجربة جديدة أنا بقعد في فنادق دايما ف حاسة ان أنا يعني نفسي أن أنا أعيش في الطبيعة كده و اجرب الحياة دي حتى هتكون مثلا أنثى يعني هيكون الهوا احسن و هتكون الحياة الطف في الطبيعة